Tarihi lesdi mai kanjum on nastugo diina islama ha dubi temerre jui-didi e sappo e go'o. islama hebi Jodi ha lesdi mai har warti kanjum on lesdi manga je mari diina bawo makka be Madina. ha jotta don babe duddum je shadi diina islama ha lesdi mai.